مرحبًا، شون جوك اليوم؟ عندي فكرة حلوة شون رأيك نطلعوا ونتغدى مع بعضنا؟ ويكون في مكان هادي وجريب، تعالى نتجمع ونجضي وقت حلو مع بعضنا.